Avy amina alalana asa aby si zany an iveloman'olana akegny io de maro be si ankarazagna asa, ohatra amizany zô a, mandrafitra an, miasa amin'ny birô, a mpitandro filaminana an, pitsabo o.